won duraa taatin illalt kabla atiin hinbitetiin injin garia ilaltaa, woan garaa kasaa kulii gargar ilalltee, garin kuun cholea mudaa haggam hadenii?ilaltee gargar hubetee kioo isaa woan jalaa kulii duub refuu detee pesa baaftee bitetaa.